<hesitation> Mì mamawo wɔ aɖia be dɔ va yi, womena kakalĩ, deku kewo suŋ voa. wo tsɔ na ye be kakalĩa tsɔ ɖa na tsɔ me na, be bina. Ye be domanua, wo tsɔ va do na tsi atsɔ kɔɖe eze ɖe me, kpoa ne le zea mea, enɔna dza viɖe viɖe viɖe kaka kpoa, etsi ke to le emea, wo kɔna domanua ŋtɔ ŋgbe, etsia, wo kɔ va ɖona dokpo dzi, ado dzo ɖe gɔme nɛ, be ɖo la fiɔ kakakakaka kpoa ne va ɖo gaɖe mea, wo kpɔ na be fike eɖo ya, ne yewo kɔ amidzĩ ɖe edzia, ela trɔ zu aɖi, kpoa wo va kɔna amidzĩ ɖe dzi va tɔna eblublu, wo nɔna blum kakakaka kpoa, aɖia ŋtɔ va su na gbɔ aho yi dzi le gagba le gagbã yi me wotɔ̃ ye dzi ɖoa, gagbã va ɖɔna goɖɔ, gɔɖɔ, gɔɖɔ kpoa ebi vɔ ma, kpoa wokɔkɔ na wo ku gagba da ɖɛ eva fãna, ne efã kpoa wo va nɔna kãŋ anɔ dodo ɖe gagba bu me. Kakaka ne ema vɔ le zea mea, wogba kɔkɔna ze bu tɔ gba xɔ da ɖe adokpoa dzi. No le wɔe nenea kaka kpoa nuke wo dzi be ne ɖɔ ne yiwo akɔ yi asia eva ɖona. Ne ɖɔ nenea kpoa evɔ wo kɔkɔ nɛ tsɔ yina asi ava yi sa. Kpoa ŋke le emea, wotsɔ tsɔ gbɔna va zãna le akpata me.